أني من هواة زهرة الأوركيديا. <hesitation> الأوركيديا <hesitation> شفتها <hesitation> أول مرة شفتها كانت بالكلية. كانوا زارعين أوركيديا وايد اغرمت فيها وايد حبيتها. <hesitation> قديش الزهرة رومانسية و ريحتها بتجنن، مرة حلوة.